Toetrandra Alzeria, <hesitation> koa fa ete mafana ndraindraiky maikimaiky. Koa fa leran’ny asara manintsinintsy, avô malen̈y latsaka <hesitation> mitovitovy miramiranin-drô taloha àby io. Klimà ze miôva arakaraka faritry andian̈ana, karàha ze.